Ite wate nue tetuho nama maane aneanea hono ma ana waiho eudu keho akuse ma ane liki duwe'i utane uduwe <hesitation> utane launi sewai mais tewi dodan dawesi ma ane, nama naidena maane apiaseho maudumo pena mim kaitia kesi ane wai yaiy huweke yel utane lau nesi kepe sepusi wai <hesitation> wineuke dawese siane, ma naide ma pale pale <hesitation> watasale deohomo'o mak makai tia penamu wateke tuka hede'e maane liki, akuse ma ane kai tela nasi hono si uduna mauka mapina sinasi alade sitai sihe mide indesi lau liki tini si ane liki tini ke wo'o hono <hesitation> na namasitai si hamoa si tai iseni, sitai si hono saha'i ao siane ke akuse siane ane anea. Wai amane kei musen pelua ke amuse muhata pai ke nazisi udun nama si ane komo anawai homo'o si udu mo'o, wai ane apiase u anawae eu eudu mo'omi kila aida'eai, na ede akuse <hesitation> ane neade akuse maselua ho lepai ede hono ohouwe ite ude maama nahu'i uwei ma nisi ya na ede tuka tina kemuli kuse ma ane, ma ane apiase moi matane uwdi, matne sepu sa'aina ma ane lep nam ma ane apiase naide maikila ida ea bai sepu sahai wa ane anea mai ehomo, a heke detei hata pai ede da ane anea waite wai amane untetu tuk pena mui tuka ina ede'e.